So a defii a tilike ndiyam koko aɗa waawi waylude e bool ɓattinaa yimɓe. Jon kaa laatanoo ɗun en njaramu. Caggal ñaandu muuɗun en. Sabi so neɗɗo ñaamii <hesitation> ana yiɗi yara.